Nà ésédá étém ráisí. Kpédé k'uraisíádé ádé ráís ñtán, Amá kédéb k'uruá. Kpédé ké ráisi ádé ádé ráis ñtán. Umá udéb uyóñ k'uruá, ánálílóñ ké ánáínáí, ásád, ásòñò ñtán, ámásòñò ñtán ámá, áfòlóñ ké ábárá íkáñ, álóñ k'ésiò, átém. Amátém ányé n'áfud, áfò témé álóñ ké <hesitation> usán or áfòlóñ kéé mkpó sídé mkpákálák mkpákálák, álád mkpó ulukó mkpó ákám'álukó, álukó, álukó, ñtán ádé áyóñ ísóñ. Am'álukó ámá áfò ámáná ásin mmóñ ñwén, ámál'ájéd, ábén ñjén álóñ k'ésio. Amálóñ k'ésio, ánásín ínuñ, ásín ñtuén, ásín áwó, ásín ínuá áféré mmé ékodò k'íkó mbákárá maggi, ásínééééé <hesitation> ájím ájò, álóñ ásín álán ídíá álán dádád álán ñtém áyéfud, ámáfud, áfo átábá áché mé ámém, ámá ámém áfòják mmóñ áchád, mmóñ ámáchád ímáááá, áfo átéménim